रसोई में अलग-अलग प्रकार रा प्लेट होवे है। साधारण थाली में रोटी, सब्जी अने दाल परोसी जावे है। खास सलाद खातर छोटी अने सुन्दर प्लेट, मिठाई या स्नैक्स खातर भी खास प्लेट होवज। बिरयानी अने पुलाव खातर बड़ी प्लेट उपयुक्त होवज। सूप अने चाट खातर गहरी कटोरी जैसी प्लेट उपयोग में आवज। ई प्लेटां सिरेमिक, लकड़ी अने स्टील में मिल जावे है। हर प्लेट रा अपना रंग, डिज़ाइन अने आकार होवे, जिणसे भोजन रो स्वाद अने सुंदरता बढ़ जावे है।